مكرهتش يكون عندي واحد البطونة أنني نرجع الزمن ماشي نوقف الزمن، علاش؟ لأن باش نعطي البشرية فرصة وحدة أخرى باش تصحح الأخطاء لي ارتكباتها وممكن أن تكون واحد الطريقة أحسن وأفضل للحياة.